Pues kitowa noawelita antes okatka ke amo okidecidirowayah ichpokato sikihtos yas iwa iteta o amo, por ejemplo noawelita okitlan noawelito, okipediroto ka imama, iwa pos kaceptarohkeh ipapanwa iwa pues ya san okilihkeh noawelita ma yuwi iwan noabuelito iwan pos omosetilihkeh iwan ya. <noise> Pus axa amo axan ya kitlatlani permiso, oyayo kuialik inovio itech icha nichpokato yakipresentaroto piltontli akino, ya pues ya kihtowah ke maske pues yayahtinemi de novio, pero pues todavía moixmati ahorita, konmaka itiepo para moconoceroskeh si kuali piltontli o kuali ichpokatoh, si amo por tlaxixini iwa pues ya. Pues cuando yayoya n ichpokatoh witz nekapiltohtli imama, tlahtlani tleno kineki ka ichpokato imaa, pues kana kitlatlani mole, kitlatlani cuetes se esquina ma ki sowaka, ma tlatotoponi, kiyektlatlani banda, refrescos, cervezas, o makichichiwili melahka ichpoka iwa makualikaka xochitl, matlayektlalika ihtik icha inovia, y pues axan yayi kachi tlatlatlanih. <noise>